Ma përpara kisha pas qef me pas ni macë se sa ni qen <hesitation> për shkak se macat dojnë ma pak punë. Unë nuk e kom energjinë edhe kohën me qit ni qet 3 deri n’4 jashtë m’i kry nevojat e veta edhe me kthy n’shpi. Macat jon ma t’lehta mi majt, jon ma t’pastërta, nuk dojnë shumë punë edhe rrijnë mrena n’shpi. Edhe njo- e shoh veten ma shumë si njeri i macave.